<noise> e cuand jun alaab' kiraj kik'ulb'ek cha kiraj qaqaj qaqeta'maj ra'aj che ri mod re' mod chimo richomb'al chimo rib'inb'al, ela' qilan primer y qaton entons tek'ira' kiraq riib' rik'in li aliit tik'ira' kik'ulb'ek kib'an laj kinemq'iij por cu qaqatz'onaj taj y qach'ab' taj no otz re ripensar li alaab' ni otz re richomb'aal ela' tons <hesitation> qaya' nan pi k'ax li aliit porque qet- am taj bien cher mod richomb'aal li alaab' ni otz laj wunaq lon kib'eek wii' wan os taj